Ny raha manimanitsy baka amin’ny faritsy hafa zao tiàko ampiasay, ohatry hoe la vanille regny i, canelle regny i, menthe i, curry i, moutarde a, regny zany mba tiàtiàko ampiasay koa.